بصراحة، أنا أحاول أشرب تقريبًا لترين ماي في اليوم، يعني حوالي ٨ كاسات كبار. وطبعًا يزيد إذا كنت أتحرك وايد أو الجو حار. أما بالأسبوع، يصير حوالي ١٤ لتر تقريبًا، ويمكن أكثر شوي. الجسم يحتاج الماي عشان يشتغل عدل، فلازم نحافظ نشرب بشكل منتظم طول اليوم.